रोड ट्रिपिर भावपाक आमका कितले लोग येतले तेह पावून गाडी नालयर बस गेवपाची। गाडी गेता झालयर येह पावपाक जाए की कोण कोण गाडी चलतलो आनि कितले उगोटक। खाई काही वाचपाक जाए आनि तेजो रूट मॅप गेवून प्लॅन करपाचें अस्तां। मोदी जेवपक आनि किडे जाई झालयर रवपक पडताले तेह सुद्धा मॅपिर गालून ठेवपाचे। वैत तेनं कसले कडपडें गालपक जाई तेह पावपाचे। वाटेर खावपक वार्तां तेह सुद्धा पावपक जाई।